Ayai ra, langari ra, akat a, fudi watan a, fudi woi ra, tawerak a, bat a, kuwini ra, niu ra, kadondong a, latas sa, angar ra. ritu ra.